gott kvöld Þorgerður Ingólfsdóttir kórstjóri kórs Menntaskólans við Hamrahlíð og

lét af störfum fyrir áramót eftir fimmtíu ára farsælt starf sem kórstjóri við skólann Þorgerður hefur unnið ómetanlegt frumkvöðulsstarf í tónlist og

fjölda verðlauna og viðurkenninga fyrir störf sín nú síðast í janúar þegar hún var útnefnd heiðursborgari Reykjavíkur Guðrún Sóley hitti Þorgerði sem þrátt fyrir tímamótin

sest í helgan stein á næstunni það er skemmtilegt að hugsa um það að söngurinn hefur alltaf verið mikill þáttur í lífinu í söngnum látum

í ljós gleði okkar yfir því að vera til en við reynum líka að syngja til að bægja í burtu leiða og sorgum og þá er eins og það losni um sálina jæja Þorgerður Ingólfsdóttir þú hefur verið sæmd ýmsum viðurkenningum á þínum langa og blómlega ferli þessi nýjasta er heiðursborgari Reykjavíkur hvernig vegna þess að ég síst af öllu og en það sem mér þykir svo óendanlega vænt um að það er þegar er varpað einhverri athygli einhvað svona ljós kemur á starf með ungu fólki sem er að vinna svo vel og svo fallega og svo heiðarlega tileinka sér einhver þau gildi sem maður eftir langt líf hefur löngu sannað fyrir sjálfum sér að eru góð gildi til þess að vera almennileg manneskja mælir þú sjálf helst árangurinn af þínu áratuga langa kórstarfi það er eftir því hvað maður lítur á en náttúrlega fyrst og fremst það að hafa getað í nálægð eða fjarlægð lífsferli þessa fólks sem virðist hafa eitthvað lært þarna ekki bara af því þegar ég horfi á Íslands með öllum mögulegum hljóðfæraleikurum sem gengu þennan spöl í lífinu með mér eða alla

að ná í kórfélaga sem hafa lært eitthvað að vinna og tileinka sér góð vinnubrögð í músík

og svo framvegis en bara hin almenna manneskja að finna og heyra af farsæld þeirra akkúrat af því þau hafa getað það er heilmikið mál og það er svo fallegt og svo þessi mikla vinátta sem verður til nú sér maður tónlistarskóla spretta upp vítt og breitt um landið í takt við stækkandi samfélag

við á réttri leið þegar kemur að tónlistarkennslu jah ég er kannski ekki alveg dómbær á þetta í dag því að sjálf er ég ekki að kenna en ég hef séð til dæmis alveg þar til í lok þessa liðna árs

Menntaskólann við Hamrahlíð mig langar ekki til að vera mjög gagnrýnin á þetta en ég held að það þurfi að vera enþá meiri einlægni nánd við tónlistina sjálfa og í þessu skipulagi í dag það er ekki hægt að fara neina skjóta leið í gegnum þetta ferli að læra tónlist það er miklu betra að vera bara með geta spilað eitt lítið lag vel heldur en að berja sig í gegnum alla heimsins konserta og ráða ekki við nokkrun skapaðan hlut en það er metnaðurinn sem stýrir og það er ekki þessi sem ég tel vera alveg heilbrigðan metnað nú er búið að búa til þennan það er allt mjög gott en þú mátt ekki verða fag

heldur sko það er ekki gaman af

fyrir sér nema innan þessa ramma það skiptir svo miklu máli að vera einhver heilsteypt menntuð manneskja almennt menntuð og ég bara tel það svo þýðingarmikið það er sama á hvaða sviði þú ert ef þú getur sett hlutina í samhengi ráðið við

í nýjum víddum séð þau í sögulegu samhengi séð þau líka með einhverri ákveðinni framtíðarsýn svo við töpum okkur ekki bara inn í að verða vélmenni því það er nú það versta við erum bara partur af sköpunarverkinu finnst þér börn og ungmenni í dag hafa nægilegt aðgengi að klassískri tónlist og flutningi hennar ja náttúrlega allir hafa aðgang að öllu einhvernvegin í dag og þú stendur alltaf frami fyrri eins og bara hillunum með kornfleksi út í búð og er bara með

Guð minn góður hvað

það væri bara til ein tegund eða tvær það er sama með alla hluti að verða

vestræna heimi og hérna það er eins með músíkina ég vildi óska þess að margt margir unglingar og mörg börn fengju meira að það væri sungið fyrir þau eða það væri sungið með þeim það væri spilað fyrir þau eitthvað sem hefur í sér þetta ég er ekki á móti því sem er að gerast í deginum í dag aldeilis ekki en en það eitthvað ákveðnir hlutir sem bera í sér eitthvað mikið gildi sem að lifir af ég held að

okkar lífi og þessari farsæld og þessari hamingju sem að allir eru að óska eftir ef að við ættum meiri aðgang eða við þekktum betri aðgang að þessu sem býr í sér hvort sem það er tungumálið orðin það sem að við umgöngumst það væri meiri já það væri eitthvað sem þú myndir sækja til baka í af því að það höfðar til þín á einhvern mjög eðlilegan hátt sem manneskja á þínum ferli hefurðu ekki bara sinnt tónlistarkennslu og stýrt kórum heldur hefur þú tekið þátt í fjölda viðburða og listsköpun er eitthvað sérstakt svona sem stendur uppúr þú lítur til baka þetta er svo afstætt það var kannski að sjá

deyjandi manneskju á Landspítalanum þegar við förum um allan spítalann og syngjum á annan í jólum en það gat líka verið að syngja fyrir sjö þúsund manns úti í heimi það er bara allt öðruvísi allt ég meina svo bara ein kóræfing getur verið alveg dásamleg stund alveg sko

hreinasta í gærkvöldi reyna móta eitthvað pínu lítið í upphafi á einu verki og strax fann maður þetta fallega líf í tónlistinni einmitt og þú ert hvergi nærri hætt þú ert enn að stýra kórum já það er togað í mig úr ýmsum áttum og

sem kennir sig við Evrópu nær nú orðið víðar Evrópa ertu ekki að koma með kór við bara getum ekki gert þetta

verkefni nema þið komið og hvað gerði ég ég bara sitjandi hér uppá Íslandi í skaflinum nei nei það á eftir að taka ýmsar ákvarðanir og svo sér maður að gjöf ný gjöf